adhes afurin khun adhes dhib yed booken roobu boken kunen Kaa rob Kun bokee shorichaati yaani inamaan dhib yed gamadhe horri dhalee yaani inamaan hori farfethee dhub won akhanathi adhes akhan sunnif akhan fedheni robbe hori anen khabaa looon gabetheni buyyon bathee adhes akhana khan inamaa dhib yed akamaa fedhaa hingamadha irthii maana bokeaf robnin gudhio jirah